مكانش طريقة تقد تأكد بيها بلي لي راك عيشه أصلا حقيقي و سي با اون رياليتي فرتوال ما تقدش تعرف إل فو حتى تخرج من هنايا باش تعرف اسكو هدا توسا سيتي ان مونسونج ولا سيتي فري اسكو غادي كي تغمض عينيك هنايا و حياتك تكمل بلاك تحل عينيك في بلاصة اخرى ماتقدش تعرف خصك حتى تكمل هنايا لي راك عايشها اور سا غادي تڨعد تهدر غير دي تيوري لي متقدش تحسب عليهم ولا قادر نڨولك واه حنا رانا في حقيقة قادر نڨولك لا رانا غير في محاكات الواقع مي لي دو مكانش حاجة تقد تبروفيهم